Jimi gambari, ceredu, rapu, hee misikaji. Hono gaaci en, kolli en. Ɗii duu ana mbaawi hiiseede ɓeydee hen. <hesitation> nokku am ga, eyyo kanji ɓuri lollude e anndeede.